إذا عندي وقت فراغ مدته أسبوع أو ل يوم أجضيه ويا العائلة، ويا ربعي والعيلة، <hesitation> نلتم نتوانس نتسالف، تاني يوم أسافر مكان هادي وأجعد فيه يومين واستجم، باجي الأيام أخصص وقت للقراءة وللتعلم، وأخصص وقت أتعلم فيه شي يديد، وأخصص وجت أشارك فيه برنامج رياضي.